̃ídap úbahásẽn, ñna kwo̱, íkwo̱ ñko̱m Awasi, m̃bo̱n akam no̱ nto̱kejeṉ ãmi nno̱ úto̱k õmi, úto̱k ẽtte ãmi. m̃bo̱n ñno̱ ñto̱ éka ãni, ñto̱ eyaka ãmi, ebe àmi, ñto̱ ébe ami, m̃bo̱n ãkam ñño̱ Nigeria mbo̱n okam m̃mo̱ yák ñkpo̱ afo̱n ké ãbio̱m mma bo̱ng àkam m̃ma, ámi ñun ben <hesitation> ilìoho̱ ãfuk ãkam ãmi ãde, ké Ígip, ñgwo̱ ñtike essien, ñnabeṉ ãjan ṉkwo̱k ìso̱ng, mma kwo̱k iso̱ng mma̱, mbara ián, m̃beṉ áfele ñjuk, ñkono̱ uson ñjed, ñtem m̃mo̱n ñsin nkaì, ñsin ñno ébeh ãmi anye adu ñuñ ñsin, ñdia̱, ñno ñto̱kejéṉ édia édahá úfo̱knwéd. Nto̱kején émá édaha úfoknwed ñna ben áfo̱n nsikibá njéd, nuñg ñka ñkebo̱ mmo̱n nno̱h ke aban. Echén ágwo̱ ámanuñ ili, nu̱n nkamá echén ágwo̱, ugweme ami ñno̱m ñkpo̱ ñdidia ñnim ñno̱ ntuk ejeñ úyo̱ho̱ ufo̱knwéd, amade nñuwi, ákpede m̃mo̱ ñtem Alesi, nnãdeo Alesi ãde, nñasio̱ ntõṉ. Ñfud m̃bie, m̃ben ñketém, ãnye ãfud, nteme ñjed, ñjed m̃ma, m̃kpeké ãyo̱, ñsin ãlan, ñtim ñtue, ñti awo ñnoh ké alesi ãde, ñjior <hesitation> afele ñsin, ãmakem ini, nteméke ñun nteme ñliok, ñtap ñno ñtok-ejen, ñtok-ejen eñun édia, <hesitation> ebemi ãdia, ãdia, anun ãgwo̱ ini iwiki ñnah ãkennah ñung ñko̱m̃, ñko̱m Awasi ásikãnã usén ide ñna ku̱d ạko̱nõje áde, nto̱k-jen ãmi anu̱n ẽdeme, enun ébo̱n àkam ñun ñto̱ho̱ ñkwo̱k isong nno ntokéjen ékébo mmon.